A danə bu dotəlləre gawni buy gawni matamu gawni nigu en gəwlə pa abə gawni unsəre ma wəkə namsə nettə ari karmi kan inama bə ma wəki on ida ay ən bi tan dotəl da ar dotəl daŋsə ana tiŋa sə ma wəkə sə kun kun anirə nama bə ma wəki on ida aw wəkdərənna wobunu ganu ida dan ɓil ɓil wanu bə sə i gaw ni dolər kallə gawni buy ur mal age mamrə ama ban nəkə a kisə likərə ma wəkə gəwre ni gəw danə ani pat buy re yakə ren vakə deygə pəksə re ren təwkə re təwkə nusə wa etə kəy tən tə kən wəy mam ren bukə ama ban nəkə gawni e gəwləpa buy a ge maykə za sək nə berə ama kə da ini ənbi tan iodə on ikən wəy bege i odə on ikən wəy gawni bal i dəy dən pa i odə on to mə wəkə gawnibuy belle ma kə soyri. Wəkəgə ur nə ka na nan ɓil ɓil gbəkərə gbə da ay gə gən zolə doŋ a doŋ i wobə an be e baŋkə ma wəkə gawni matani soyri ur məkə wəku kəpə warkə wane na nan wokdərənna ninni to irin nettəri ur gə gən gontələ doy a doŋ gamnəkə niya məkə zo nə nolbə məre wəkəgə nette da ar ɓikəntə dor wan womtə gbakəre al doŋ age gawni buy wanə səwsə wosi nə gəwləpa sə gawni buyrə ur nama bə ma wəy da ay ɓil ɓil wan sə məkə wəku sə wəkə ay kə ikə da gbəy gbə rerə aykə wannə da kuni da sə kə wombi sə da ay gakdarannə kə ma wəkuwən da ay ɓil ɓil reren nukə fil fil reren nukə wobini gani gam nəkə niya wan ya yan la lan duri səwrə buy ren lukə ren kəkə lemsəre dare da la nur wan da təwnə sə ka gə ka la ar mam da nə ay ka bu ama zum kən gə nəkə niya ren gəkə gbəkəre lagə ar ko gbəkəre ko kuma gbəy kulə da kir re rəkə. Ban nikə i gontə gon wa yaw inu mire maykə kə nə buy buy ren wawəgə wey wəw gbəni unsəre ar sə may bə səwnərə ay ren paygəgə wəw wanu ko daŋ lanu dəl də yabəlle da yisu wan da re da kətə kali likə ka gə ka za ka gaw wom ni kənə am bə wo wanikə are yasəgə rə arda kənə ay da kətə da kətə reren gəkə wo wani derə kuma baŋkə a daw rallərə rew ren yesəgə zay ka za ka war wanən ani buy wow da pit dəl dəre nol wnai shirushi ko dengə pəksəre are maykə zul wanu rə rallərə ma wəku da ay to ən anire paygələ ali ma wəkə buy reren nukə ɓil ɓil wobini ga ni wəkdərənna da ya kə yari bə urnə da may man ay buy yari da ay doŋ abə buy yari ikən bəru ar wan ən gə soləmba reren nukə ma wəku gbəkərgbə ən bi tan kay mə wəku ar yenərə məkə tə mən aykə buy soyri. So e dotəl daŋ a bəybərə ama doŋakə mi maykə nə bəy ama kay daŋ a bəybərə ni a kənə ani gawni matamu nə kar <hesitation> gawni umsəre nə ni yabə mi tənə ani gawni namsə məkə zo umsəre kə womkə namsə an gbəy naybəy to ur ban nəkə danə ganə a bəybərə ma wəkə namsə ka di makəri á wəkəma rə ama məkə yer giya wan kə gida dəm madi etten kə ya bə damə an mitə kuma bankə gatə wanə ari ko kəre gawkə ko kəre rəka rəm a di ra'ərə da la ar sə gawni giya ma səkə daŋ ka di kuma ur kə re rəkə a kir dikə rə da di pa te pər a wankə kir dikə nəkə aykə ma mi da rə́rá təkə ən so iri nettə ari womtə doŋ a doŋ kuma bankə a wo bə a be gam tiŋ a ma wəku wən da ay gbəkərə gbən kuma yasa shi shin, gbəkərə gbə gam nəkə niya <hesitation> paygə paŋ yaw wanu kuma bankə waŋbə kə pangə paŋ zu! Wa ni tətə waŋa.